Da mi volda be dabbaji dikka mi volda be demgal janan pat de mi anndi. To mi voli be demgal janan ɗon mo nanata to be nanay mi wadan bana ɓaawo ɗon mo hefta ko mi yiɗi yeccugo, amma to mi ɗo volda be dabbaji be njoodan siru e laara am tan on to himɓe ɗo saala bo be laaran bana emm-be laara bana ginnaji ɗo volda be dabbaji.